ध्रुवी भालू मनके के संग सबसे बड़े जानवर माने जाते। ए भालू ठंडे इलाका मे रहे के खातिर बहुत खास बने हैवे। एकर अन्दर कैसन खासियत हावी जेन से ठंड म आसानी से रहा लेते। सफेद भालू रंग के होते एकर ए से बर्फ म छिप जाते। और शिकार के लाइक आसानी से दुश्मन ल नई देख पाते। मोटे चर्बी एकर शरीर बहुत मोटे चर्बी होते ए चर्बी एकर ठंड से बचाते। ओर शरीर के तापमान ल कम करते और एकर पैर बहुत बड़ा होते।